<hesitation> Dikany isa raiky amby folo koa. Araikamby ny folo io izen̈y <hesitation> midika <hesitation> isa fanambin̈amby ny folo avy eo amizay nimeraonakà zay raha azoko onon̈a nimeraonakà a lekôly.